mabe un warala mu istuware etidiyenu mu se matete mɛ yiro un ma woro sisanɛ lo wa mian-inso aro ɲan nina dɛ un istuware le un ɓɛ wara istuware ma mian-inso co mana bin o vɛ ji awa mian-inso a wo bebenu mi ɲɛnɛmaya mi waati nɛ aro mi ho aro mi dɛ ɓa yi wara mu han me mu ho a mɛ yi a sara'oro to ɓaro um mi mian-inso ɓɛ woo biyo <hesitation> mi mian-inso wo nibenu tomu ma nɛ a me hiyo a fi be a han un yɛrɛ yirawe an dero jenu waa lo biyo-ro wo mu babenuyamu nɛ-ro wo mi waati amu kontiniye a fɛn bin ho muna ɓa we bira o lo lɛna o lo lɛna o lo lɛna